<hesitation> kito manusio ni hidup di bumi ni sebenarnyo kan dak cumin tentang, makan, tidur, kerja dan berkembang biak, <hesitation> jadi kito tu sebenarnyo jugo harus tau nila-nilai kito hidup tu gunonyo buat apo sih, kito tu di dunio ini ngapoin gitu, di dunio ini kan kito hidup jugo bermasyarakat, jadi tu kito jugo harus biso megang nilai-nilai <hesitation> di masyarakat, nilai-nilai diri, nilai-nilai agama jugo, kito hidup di dunia ini jugo harus biso bermanfaat, bermanfaat bagi siapo, bermanfaat nyo jugo bagi manusio yang lain, bermanfaat jugo bagi alam, kek mano kito memanusiokan manusio, kek mano kito beradapatsi, bersosial, kek mano kito memuliakan orang lain terus jugo kek mano kito biso menghargai alam itu dewek git lo, kito biso menghargai alam dengan mungkin kito dak merusak alam, kito biso menjago lingkungan, apolagi sekarang-sekarang ni banyak nian manuiso-manusio yang kayak nyo. Biso bilang kasarannyo tu di dunia ni cuma buat senang-senang gitu lo, banyak nian perilaku-perilaku yang dak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma hidup, kito ambek contoh lah sekarang yang paling simpel masalah msampah bae lah. Indonesia sekarang tu kan biso di bilang krisis sampah, dan kesadaran kito tu sebagai manusio tu kurang kito tu untuk menghargai ala, kito buang sampah masih di alam, kito dak bijak kek mano kito menyikapi nyo, kito dak milah-milah sampah, plastik kito buang kemano-mano gitu, dan kito jugp membakar sampah yang padahal <hesitation> asap nyo tu jugo kadang berpengaruh samo udara di sekitar, nah kalo sudah udara nyo kotor, balek lagi kan nanti tu sebenarnyo ke manusio itu dewek, kito jugo menghirup udara tu, kito jugo yang merasokan oksigen kotor tu, dampak buruk tu buruk yo jugo nanti bagi kito jugo selain nanti bencana alam kalo sampah di mano-mano, terus jugo badan kito jugo jadi nyo, penuh dengan penyakit, kareno kito udaro yang kito hirup sudah dak sehat lagi gitu, jadi nilai manusio hidup ini yo harus biso menghargoi, menghargoi siapo yo menghargoi. Alam, menghargoi agama, menghargoi <hesitation> sesamo manusio.